الحصة معادها نص ساعة بس، فلازم الكل ينتبه للدرس اللي انا هنشحره دلوكتي، والكل هيشرح الدرس، كل واحد هيشرح الدرس لزاميلو، وكل واحد هيرد على الأسئلة اللي بيسألهالو زاميلو. هنحطلكم الأسئلة عتاخدوها معاكم في البيت، هتروحوا البيت وهتحلوها. وهتاخدوا تقييم اخر الاسبوع وهتاخدوا عليه درجات او مهتاخدوش. الدرجات اللي هتاخدوها من الدرس ديي هتتضاف على درجات الامتحان واللي مش بيجاوب عليهي ههينقص من الدرجات ابتاعتو، فلازم تنتهبوا ارجوكم انتبهوا للدرس.